Ghani ma ghi tsagyi khin tiran davawina ba ma tigha jigai, ghi laya ma tigha jigai dinan bu maɗi zakwatuna, dinnan bu maɗi ʒakwatuna, khin raʒin bu ma khi khiya raʒau ma tigha kwadai, fiwuyi ga ma tigha ball fi wuyi ga ma ndaka ma-maba supu langa, muna naha to dinnan te ɗi ciyan gwani we-e gha tsigyimu khin Lthin yani bu ghi layibe maniya ƙiLtha tsagyi wi mu tsigyimu khin ma wusi-wusi khin ma ʒakwatu-ʒakwatu, fiwiyu maniya tigha jigyi dinnan bu ma khi khiya ba ƙwi jiggi dinnan bu ma khi khiya ba ƙwi baʒan ghima, ƙwi baʒana, ma tani ta cila ta, tani ta cika ta, tani tu cika ta ɗinnan mana mapa ghan ɗinphima, maɗa ma ndakhi ɗi maʒi. Ma ndakhi ghi busa Ltharighin ɗi maʒi, caba har wuyan hyi p’upi nginawina, da dinnan te-e, tsagyi ci p’iyau, ci p’iya tuma Sussu pa ba ma khiyi jigyi ci har Sai-ma-Sai ma tawa idin wi ta Wuyani ma, harma wi dinnan, ma tawu yani buma ndaka U’mma ma, har lehin tahyiyi, gwamani ma ca tahyiyi Sai ma, ti tahyiyi yi ɗi ghanfai, Sai riʒani ɓa ghi tagya, ghinqin ma p’i yani ɓu ma ɗa ɗi ketighima ghinqin we tsagyi ɗi kutighima davawina ci p’iyau, ma ƙiLtha khin. Tsagyi wi ma tsigyimu ɗi har-har-har, har dinnan buma babadiya ighi badiya, davawa nan hyi babadiyiya idon ghi jimusin badiyana ghama we ci tsi ci ci p’iyau, ɗin fi wi ma tsigyima manu kuʒa p’iyati tsagyai, p’iyatin tuma, ba muna kuʒau, fiwuya Sai ma khiya jigyi tsagyi wi ma tsagyimu khin guullhubughima, yu piyaghima, mu multhusin, fiwiyi ma U’nm khima hyi yu Lthabuɗa ghima, fiwiyi har ta kaanni-ta kaanni ta njaghin ʒahyiyai, ɗin ca jigyi be-e ma khi chajigyi ci’i, kowai Sai akhi jigyi ti kamasi, tani ta khyi jigyi wi hyi khi khiya Umma khi gyullhubasi, tani tu U’mma jigyi ghi a tsighiya, tani ditu Umma jigyi ɗi makaranti tani tu khiya jigyi, jigyi tsagyi Wi ma tsigyimu khin ma ʒakwatuna ɗin, tani ta ghinsau, tani tu cakhila tana tu cakhila tani khin ghimasina tani tu ta cakhila tani khin ghimasinaca tsagyi wi ma khi khiya tsigau weba ma tsagyimuɗi davawama mye kuʒa p’iyatina, Sussu maga P’iyatin, har gwani gma weba ghi layiya ghi laya ɗin dinnan bu ma tsigyimu khin tirghima ɗin dinnan ɓuma tsigyimu khin tirghima. Muna kuʒa P’iyatina don ma khiya jigyi yan Sapakai, Sai ma kuʒa P’iyati ca tsagyi taghima, ghama we ghi ngilma khin P’ahyiwi khin fakakhiwi. Ghi ƙiƙƙiLha, ghi ƙiƙƙiLha wuyan wini ɓakwi yani buna ɗau-buma ɗawana’a ghi ƙiLtha Sosai mbanai, ghi ƙiLthau ghi ngyilma Sosai ghi ngilma Sussu Sussu Sussu tuma, Ghimshima ʒhamu khikhiɗai ɗinghima, Ghinshina ʒha yani bu hyina halawana a hyina P’usi, Ghinshina ʒha ɗin yani buma layi Surʒakwi cini Ca Lthau to ca Lthau, don ma tsigamu, ma tigha jiggai Piwuyi ya biyamu Wuryakhi Ca Sirʒakwai, ya biyamu be ƙwinyighima, Sai ma tsiga maniya Uhma C’igayuni ɗi ghamain maummati cigayunɗi ghamai tani taɗa a'a hyi ɗana’a tani ta ɗaa a'a hyi ci’i. Tani taɗa a-a hy ɗaana’a mu tsiga har mu putsa ghamai har ma puma ti zhewali wuli wi ghishi yakhi mu ti wuyan gwan, lthin gwan ya kum li wuyana, we ba ca wali ca ʒhiba jarhyina Ghinshina ʒhau, Ghinshina ʒhau, mai laya we-e Ok to shike to ghi ngilmau, ghigulma ghi Ngilma darani, to ghi ngilmau, idama ghi layi muna daɗa ca ʒhewalai, to Ghinshina ʒha lthin Subu hyin ʒhi Wali khin Lthin hyi-hi dangyani, Subu papurakwi gwan don ma pappurau, wi ca wali ma iyaLthu gwamu, ma iyaLthu, ɗi ghanti gwan ba wuyi ma kuʒuʒa, Saiai ma fakhi ba ma pi ghana, tani ta biyau, tani ta biyau, tani ta biyau, Sai wa p’a wa pu ghan, Sai ma p’a ghan ʒhewalai, koga tani ta tsigha pakhi wuya, tani ta tsigha palchi wuya, aa cini ca wali ba wiyaya cini ca wali ngin tani ta yani ba kwakwa, ngin tanani ba wuya? Te nginasi wa waya, to ghi we ɓa ma p’a wuyi ca Sirʒakwima, amma mani gwan ma pappuru ʒa, hyi me iyuzu ɗinɗimu.

A'a mei iyaLthu, to wuna ca ghi tagyi ɗinghin ti tavavira ci p’iyamu bee, ɗin ghi ci P’iyamu be-e, ca piyama ɗin waku-waku kuʒa P’iyati wi ca walai, wa bu ɗi wu ndaka kuʒa P’iyatiʒa. Wa bu ɗi wundaka ghinsau, wabuɗi wu ndaka kuma wiyi ca walai, wabuɗi wu ndaka iya Wiyi ca walai wabuɗi wu ndaka kuʒa ti wai, wabu ɗu’i wi ɗin ndaka kuʒa tawi, caba we, d’in ca tsagi ghi ca P’iyawu be-e, babu fata khin wai, babu shiba thin wai, ba bu ba ƙil bu kwa khiya khimaghi ti khin wai din ma u'mma tsagyi wi ƙulini ɗin ɗi kutighima, ghi ma tsigyimu ƙwanya. Ghinshin biraghima, mun daɗu kawai to ghi ngilmau to we ba ghi layiya, ca tsagyi taghima ghi ca P’iyamu be-e wa kuʒi wi a lai wi ca wali Sai wa daɗiya, wa ku wa lai, wa lai ya ʒhau wa-ya kuʒi P’iyati ʒhewali tuwi, sai yaniya laya kuʒa daga ɗi vilawi, yaniya kuʒa daga ɗi vinawi, ya lai tu ʒhewali bee.